نختار اني نطير على خاطر كي تطير تتحلك افاق جديدة ملحرية و المغامرة نجم نكتشف اماكن جديدة منقعدش نقص في بيي طيارة و نكون اقرب للطبيعة و نحس باحساس المزيان علخر متاع الطيارة دونك نجم نتحرك من بلاصة لخرا بطريقة اخرع من غير حتى قيود الاختفاء نحسو مش حاجة مفيدة برشا الحقيقة